So e dawol ngonɗaa so a naati e leydi ndi ñaamataa kaalissi mo jogiiɗaa oo a tawan ton yimɓe wattitooɓe kaalissi mbattita. E kaalisi maa jon kaa mo jogiɗaa an oo faade e kaalisi leydi ndii ñaameteeɗo oo. <hesitation> nokku fuu ɗo neɗɗo yehi kaa non woni no ɗun waɗirtee.